Yauwa kigu pinu piiya pin woo piiya kina no andu ningu taro pinna kasa toh kai nnui <noise> chika ya tu lamgi dingin yin ning kanache tigbag nnugu tang kan checai jore ba yinna yin chencei yin chemin min a <hesitation> mo dangi ma yi kurangu buru ku no kuranuwai a pinna kasa kodu ai ndangu sai yin chennicei min kai Yandi a dayo pa renni a sekengu nuwou ku no sekenuwei mirgu ko wane mo mawoo miri wane mo ma ma woo miri toh mi nkasigu girku kasako mi bu yinge achen kai wane chema do toh jire a yin le toh ka yitowei gaskiya nkallamunuwei nkamon ma kalayiro sai yin nuwa teng a gagumu nnuwa tengu aya yirtikangi <noise> mere nnugu teng tibag ka ing tibag jor ka ning shikenan sai pun don ndangu bu dangu yongu kasa kodii kin hoo toh kurangu <noise> bur kipa sai pun don ndangu bu dangu yangu kasa kodii kin hoo to kurangu bur kopa nche neha min chiyii di che do ma modiya dinain <noise> kama modi pa ya ku bi tindu wei tei aba shugaba din che ma chece ma Dagan rop nyadagani kama kwei kan checei nkasi yi bunu kusau yi twiina pu twinipu mere chikenen nkasi ito toh tayiri gangumu kan dangi a meri nin.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 Dingin nkasi kana dono jore kana nin we chamere ngaure nwugu nuwau nwagunuwau nchemin wane kin yai ninga yinna kasa wane ninga yinna asa ka wane ninyinna kasa too mere shugaba kai somma boo a somma daidai too shugaba du gwi daman kama ningbu buri yiitone too ma yowei ner wu no reini ma yowei ner wuyi kana cha to yir tum gwalle yi kasgu tubag ana don jore nningu shugabanshi tibag nyogi ner wu gauyre tibag nyogi ner wu gaure nwurwoo nche min ninga yiina nwurwoo nche min ninga yiina nwurwoo nchemin ninga yiina kama nin yiito mere toh pa bukata yauwa too a'a shugaba kin yee toh mere mi nnin yiito too chikenen yiikinga damuwa yii mo.